Anoi tembiu imeareta yave tätä sekireiï ayapo supi, jembiya asao kumanda tembiu jokua jaeko yandeipireta jembiu ikavi mbaeti ñamonecesita jeta soo yau vaera kua tembiuretako ñanemomirata yanderete ipïräta oyapo.